biness sun shimpirea shimpire gugurda tana shimpiree akan wari daat shimpire bines kola kas biness suni yeden, binessun akama waridaata, beree muka bere biness fan biness dibin hinsumbuun, bere ulma bere akasi sun feeda, bere akasi sun woinin taetduum sauti birri sauti birianii gadbese warisun waridaatay, bines koola ka wari daat is challay.